Ман ҳар рӯз тақрибан понздаҳ-бист маротиба ба телефони мобилиам нигоҳ мекунам. Ин вақти зиёд нест, вале ман кӯшиш мекунам истифодаи телефонро маҳдуд кунам, зеро медонам, ки истифодаи зиёд ба чашм ва руҳу равон таъсири манфӣ мерасонад. Аксар вақт ман паёмҳо ва зангҳоро месанҷам, ё хабарҳои муҳим ва навгониҳои интернетиро дида мебароям. Вақте ки кор дорам ё мехоҳам бо дӯстон тамос гирам, низ ба телефон менигарам.